راح اختار العمل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات. السبب إنك إذا اشتغلت كل يوم شوية، راح يكون أسهل عليك تنظيم وقتك بين العمل، وبقية أمور حياتك. تقدر ترتاح كل يوم، وتخلص شغلك على فترات. أما لو كان يوم واحد، خمستاشر ساعة، راح تحس بالتعب والإرهاق. وما راح يكون عندك وقت لبقية الأمور في حياتك، سواء راحة، أو ترفية. فالأفضل هو التوازن.